<hesitation> Magnagna mail fa <hesitation> ts- mbola tsy m- tsy miasa zagny hoe mbola tsy tegna miasa amin'ny amin'ny alalagn'ny mail fa ndraikindraiky mifandray amin'ny havagna na amy namagna na resaka fiagnarana de mampiasa mail fa mail agnahy raiky fôgna.